Okuteeka enkoko yangye, ningishara obufi bukye bukye, mbuteeke omu safuriya ntekeemu ebirungo, nfundikireho naamara ntogose, ahaanyima y'enya daakika nk'eda- edaakika nkikumineeshatu ninga makumyashatu, enkoko yagye neeba yaahiire naamara ntaahure.